खानाका झिक्कै आइटम छन् । तर, मुखीलाई मन पड्डे भन्या चाई दालभात र अचार हो । अझ ताइमी झन् उइकी भइराईकी अचार भइदिए भनेत सक्यो वाउँछि । नानो चुक हाल्या हुनो पड्डो छ । यस्तो मिठो लाग्दो छ मुखीलाई त । वाउँछि मुखीलाई मन पड्डे भन्या औरु पन छन् । पास्ता पन मन पड्डो छ । अँ तेइपछि अझ तेइपछि मुखीलाई अ आलु पकौणापन मन पड्डा छन् । अम्ला अण्डाको अम्लेट पनि निको मान्नो छु । वाउँछि सबभन्ना बढी मन पड्डे भन्या त मुखीलाई उ हो भात वाउँछि गतको तिउन, नानो बेसार हालिबट बनाएको चुक हालिबट बनाएको तिउन, भैँराकी अचार बनायो भने त यति मिठो हुनो छ की यति मिठो हुनो छ । तेइ सोच्चइ सक्तैन । त्यो भन्ना मुखीलाई पल्तिरलाई बिष राख्या पन मु त्यो दालभात खानो छु । तेइ भात खानो छु । सबभन्ना मन पड्डे सबैभन्दा सरलपन तेइ छ । केइकी हम्रा गाउँठाउँमा पन स अहिलेसम्म खानइ रहेको भन्या तेइ दाल भात र तिउन हो । गतको तिउन चाइ एकदम गज्जब हुनो छ । भैँराकी अचार, अझ नानो काइँबट ल्याएको छ भने भाङको भाङको अचार पन हुनोछ । तेइमा नानो चुक हालिदिनो पड्डो छ । गज्जब हुनो छ । नानो हरियो धनिया हाल्दिनो पड्डो छ गज्जब हुनो छ । यही हो सबभन्ना मिठो लाग्दे मुखीलाई सप्पैभन्ना स्वादिस्ट मन पड्डे खाना ।